फिंडिंग जान्वर जहली बर्प में देखा है। जार पर बटी जाए, और हमका करयो थो कि खाली फ्रीज नमान, <hesitation> एका मेटो टाइज नमा आओ थो तो तो हमका मालम पड़ा कि फिंडिंग जान्वर विदेश में देखा है। विदेश में देखा है तो खालो भी रहे, सफेद भी रहे, लाल भी रहे, पिलो भी रहे और एका तो हमका मालम पड़ा कि यो फिंडिंग जान्वर आए। एका से और यो सुन्दर भी रहे, रंग भी रंगो भी रहे और देखा है भी बहुत अच्छो यो और सिर पर यो द देखा है गई यो, कि ताकि यो वहाँ देखा है अपनों का कि यो जान्वर आए।